Gnafaran'izay da lasa madio gny tana, <noise> gny mpitondra avao gny lohany. Maro gny lasa lasa lavitsy am fiaigna. Maro gny lasa mandeha an-dafy.